Laʃ haliyana tab ndokal al- lam kəə ən nafar hə tar tar nafar kuy. Iniyam mənə tən tə al- lam kə tar aŋgəle tar iŋgəliʃ aŋgəle hasa na yaako ne gaa nek tar alima, aliman dahaba ŋgal darzan tə. Nom cii ʃan ayy buda safar kə kə nana sə korne aŋgəle. Wo kuy, kə al- lam kə tar ʃii. Ʃiiniya ko, tar aɲi kə alam kə tə. Ʃen, tamoɲ ɲe nabaa tə naŋg ʃər kək nde tə uru nan. Ʃaa sal dohon tarɟam, te tarɟam ge. Inde ŋger tar ʃiiɲe nanas tə nəmbər tur ge man dan tiiyu, woo aŋgəleŋg ko. Ʃirgən nde tə uruna kiɲ ŋger tar aŋgəle naane to nom tarɟama an ti woo, wo ke.